କିପ ପରୀ ଓଟେ ସ୍କ୍ରୂଡ୍ରାଇଵର ଓଟେ ସ୍କ୍ରୂ କୋ ଖୋଲୀ ଵାରେ ସହାଜ। ପରେ ତହାଂ ଆଜୀ ହମ ଜାନୀଵା ପରତମ ତ ସ୍କ୍ରୂଡ୍ରାଇଵର ଉପରେ ଜିଵ। ଗ୍ରିପ ଟା ମିଲୀ ଥା ସେ ତରେ ଫୋର୍ସ ଅପଲାଈ କରୀ ହମେ ଓଟେ ସ୍କ୍ରୂଡ୍ରାଇଵର। ଖୋଲୀ ଥା ସ୍କ୍ରୂଡ୍ରାଇଵର ଲଂବାଈ ଏବଂ ଜିଵ ଫୋର୍ସ ଥା ହମେ ସେ ସ୍କ୍ରୂ ହେଡ। ଉପରେ ଅପଲାଈ କରତା ହୋ ତା ଦ୍ଵରା ଟର୍କ ସୁଷ୍ଟୀ ହୁଏ ଜିଵ ଟର୍କ ତା ସୁଷ୍ଟୀ। ହୁଏ ସେ ଟର୍କ ତା ହୀ ସେ ସ୍କ୍ରୂଡ୍ରାଇଵର କୋ ଖୋଲୀ ଵାରେ ତର ସହାଜ ଜା କରେଂ। <hesitation> ସ୍କ୍ରୂଡ୍ରାଇଵର କୋ ଖୋଲୀ ଵାରେ ତର ସହାଜ ଜା କରେଂ।